karazan̈a voron̈o haiko manavaka izy? Voron- vorono, pizion àby àby io e aviô voromahery zay donko no haiko man̈avaka izy e.